Ahi, miɗo yiɗi nyamugo laawol maɓɓe, waɗi sewtaare. Miɗo ndiyam no laawol e leemune, suufere, e dukkan ɗe ɗi waɗi gasi. Sewtaare waɗi miɗo jangata, ɓe wondi ka hoore. Amma ɗum wartii ne, miɗo gasa nyamugo kossam, supu, walla dotti ɗi ndiyam. Ko waɗi waɗi, e ɓuri miɗo waawi wañugo sewtaare.